चिन्नि क्वो भौत स्वास्थ्यवर्धक चीज छौ नी। ये ले चिन्नी घटौंणों ते अगर आप पहली कदम चलणां चाणां छिन, त अपणा भोजन मां, ज्वो भी दूध-चाय वगैरह आप प्यौंणा छिन, गुड़ दगड़ि प्यावा। सबसे बढ़िया। ज्वो भी आप मिठ्ठु खाणां, मिठाई-मुठाई छिन खाणां त कोशिश करा कि ज्यादा से ज्यादा गुड़ से बण्यीं मिठै ह्वो। चिन्नी से बण्यीं मिठै ना ह्वो। ज्वो आप फलूं कु रस प्योंदन, तेसे बच्या, फू ते बचे ते रौखा ते से किले कि फलों का रस मां चिन्नि की ज्वो मात्रा ह्वोंदि ना, स्या ज्यादा ह्वंदि अर फाइबर कम ह्वंद। ये वजह से या चीज करी ते आप धीरे-धीरे अपणा भोजन मां चिन्नि कम करी सकदन।